פאפיר ווערט געמאכט פון א זאך וואס מ'קען טרעפן אין געוויקסן אזוי ווי ביימער, מ'האקט אראפ די ביימער און מ'קאכט אויף- מ'צושנייד עס אין קליינע שטיקלעך מ'קאכט עס אויף מ'וואשט עס מ'מאכט עס ווייס, <hesitation> און מ'לייגט עס- מ'מישס עס צאם מיט וואסער, מ'לייגט עס צו- צו ווערן אויסגעטרוקנט און מ'צושנייד עס אין די ווי אזוי מ'וויל און מ'שיקט עס ארויס צו פארקויפן.